حيوان الفيل رأ-رأ- رأيته في حديقة الحيوانات طبعًا حجمه كبير جدًا، وكان عملاق جدًا يعني <hesitation> وكان <hesitation> يعني تدل عليه علامات الشدة والقوة ووزنه على ما أظن يعني وزن عظيم جدًا يعني.